<noise> tooňaa tooňaa bŋw <hesitation> beeyaŋolu kono. moo, niŋ a maŋ ke fenkoo, i ka a fo miŋ ye saa baa, wo nnene maŋ a je, boŋ poteetiri moolu la a fo ňaa, wo be a tinna la niŋ i bea a je la ňaa miŋ ňaama wo be atinna la i be silaŋ na a la. Donuk a keeňaa, wo le be a tinna la i be silanna a la. Donku wo doroŋ nte ka silaŋ wo danmaŋ ne la